Tsy mahay agnarana vorogno zaho e. Raha haiko zao hoe fody. Zay fôgna fa tsy dia mahay resaka karazagna vorogno zaho.